ओवन में सब्जी भूने खातिर पहिले ते सब्जी के साफ कइ के काट लिहल जाला। ओपे हल्का सा तेल लगा के ओके कउनो थर्मोप्लास्टिक के ट्रे में बढ़िया से बिछा के ओवन में धरी दिहल जाला। ओवन बंद कइ के आवश्यकतानुसार तापमान चुनी लिहल जाला। थोड़े देर बाद भुनल सब्जी के ओवन में से निकाल लिहल जाला।